<noise> Lafa hananga <noise> gny tohondranony i. <noise> Alainy gny akata; gn' andreo moa amin'ny lobolobo egny avao ny mis gn' akata da tapahany da igny amin'izay gny anamboarany azy. Da lafa vitany igny da <noise> milahatsy soa da tapitsy. <noise>